konpama ron boon holla ta benyam duji boot dum nohan dini aran dega danyeki do bingel fut dinyam ugoni holla nge nyam duji jien dun duno jie asli jie alaada ta ya adonyam na benyam duji jie wala adum nondon do han day